Looking at today ley way things looking in liberia people can’t really use plenty money because ley can’t get ley but at least one thousand one thousand five hundred liberian dah can give people food in la house to eat.